Tojota, Ford, Honda, Mercedes, Bemve, Audi, Vollcvagen, Nisan, Hajundaj, Kija, Mazda, Teslla, Jaguar, Porshe Bentlli, Vollvo, Mitcubishi Kadillak, Linkolln, Pezho, Shkoda, Seat, Fijat, Opel, Mini.